जो एतो ए सेओ बी बहुते पारकर के ए। कुन्जो टी ए मोटो गिहु को या कुन्जो ए बारिक सबसे आगे हमें तेतुके तामिये दो राखनो ते तेंदो पानी परनो कोशिश ए जे मरने की आटो काटो जाओ।